Nahuowaebe omama uhoheke nyeowaebe nanibitehie abaze ninamaman uhorn avawe omavawe ovohilidia niyagen yota ehifue ovoyavati ebe <hesitation> navegn udie <hesitation> agira noyen eyafa oaze omamawohuma nayawe avowa ebe omama wohuma nayaua ebe nadada anaveuwa ebe nahiyenan omiobovihie aninuau oawewina nawyeuwo ebe owomama wohuma abehuma oagena asamimafui ahiesagenma ozio oebahiganima a <hesitation> apnka amuna omaniyowa ebe apnka amuna <hesitation> omahaebeohi oiya niyaue <hesitation> avsoufuo ova miwina noheka omaniyowia ebe egie nikam re kudimu kera ami amimu na awaupnka na avagula amimio awae animini <hesitation> oveuge ouata wogiyala nayetwa ra amami agulalugebra oahivoage oaie niyayowa ebe okakaboauma Vwagekakaobo ahuma oaze anavaomeni oyanirerea <hesitation> abohidi haomukea <hesitation> nao moyetirbeni <hesitation> wesaborobo geuduna weanomoni uwavani <hesitation> uwamive talavition edina or owa miedani omonimeni or otameni bezenonadiro nawhodano wa yebeni nayo oashe ookakaba uhoma nayowowebe aba wohika owoni avasayenowaebeni ra uda ama even vengana imuhudia avea saya mimi sonave uauhorobo oniata ewemobo aseami vesoniu vanavoewe ni an rau waebeni ranaehiomohieni <hesitation> eakuwaebera earagena wewina adobomiwega egabagenfuo <hesitation> anituadun nifuo vowuebe enivanaraniyeni uke eva ni uke ihe ni ayiarashwina eseyiwewina <hesitation> ebewohuka oawomamano nauhoma reava oanasabo nvoagen tia owiebe owomama wohuma owaki ka obohuma ebehuwoheka omahiyanina awe adiomumaobo deuhyivn